Lesdi nidal han, eɗon mari kittolleeji, bana, bana stampot, herwin, e auten sup, e ɓe kutinira e bereedi e kuujeji gawuya luttuɗi, ɓe jonnga ñaminda maɓɓe.